Chemo ri utziil xkuj k'ob'ik i chimo ri ku'ukteem chjaay no'j re ri chemo ri chemo xtiq riq ri' ri utziil y ri ku'kteem xkuj k'ob'ik nim ku'kit pur k'u'x juun nkere'rech xtiq taqiij, nkere'rech xtiq riq, nkere'rech xtiq loq'chemo ri klow qe puq k'u'x chemo ri kylow puq no'j si utz klow ppuq no'j kuj ku'ktik xkuj k'ob'ik, si qa utz klow puq no'j xkuj b'iisnik, entonces re ri utziil, ri ku'kteem, chu jun pur k'u'x chemo chemo kirtaa, chemo ki riil, chemo kirnaa', che klow pur k'u'x che klow pur no'j, are'kri'si njeel utz njeel q'iij ku'kteem xtb'anik, no'j si xtlow pur k'u'x juun ri qa utz xuq ke b'iis tk'ob'ik, qaqche k'richi' ri ku'kteem xiq riq mu xtiq loq, mu ixtiq qaaj, muxt b'i'xchqe, oj qe xtiqka'yij, ojqe xtlow puq ku'x oj xtlow puq no'j, ri ku'kteem, ri ri utziil, chemo, piq k'u'x njel pu rk'u'x jun achii, pu rk'ux jun ixoq kyolwik xuqke ke xkuj k'oob'ri'chi'utz ka'ixik, ke'loq chb'aq'qwooch, no'j kumke klow puq k'u'x qaqche ri che xtiqriq waçhi'xtiqriq, ni xtyo'quul, ni xtaquul, ojqe mismo xtyol puq k'. u'x.